Karazagna vôn-draha, vary, mm. manga ambazaha, voanjobory, zarikô.ôô, pistasy.yy <noise> voa-na sapin, voa-na antafana, voam- boahangy, voahangy